Este jënboj madë tyëchkë, mëdë este xa'anyë tokatyë, tokatyë xa'an, tokatyë jën pojyë, tokatyë tyëchkë i'ityë, tokatyë t'sabyoj tuy, jadun dun nä i'ixë.